हल्का नीला रंग के हमर देश से जुड़ाव बहुत ज्यादा है काबर की हमर क्रिकेट के भी रंग नीला रहीस आऊ साथ ही हमर हॉकी टीम के कलर भी नीला रहते। आऊ साथ म क्रिकेट टीम के भी बहुत हल्का नीला रहते आऊ आसमान के रंग भी नीला रहते।